. Timiwainami díe, timidebor timi kaɭo viaro, vóo aihaŋuo kaa e- eña. Moiniġaɭo níguoġahuno, níḃeolo aḃanixunihieken, mereḃureġae. Dõk ñonisohulaomi, áhaŋuġakulu ninao. Moiniġagarde mómorewa, báhaleġahunoañaoḃe nihieken. Wala dõk waḃayuźaa timi źíxedemiñasoġaɭo wabayuźa éfrigo, wabayuźaa muśe namomuinetimi mupiamo, timi bazaġirai bíḃi bóarehaŋuniḃeḃo ni etiam nihieke. Me élegum afiamiġaɭo netiam éhulo, ahaŋueloġahienetiam nii- nifimen, nixaero. Bõ mómusimo tórotomu ee- eɭewa niġaña iśe ílegum he afiamiġaɭo dáyaar walusuźahe díel timi etomatei bíḃi, emieŋus muṗe ni óliwadiel, bõ sóminirohe miñaḃaniezõġaxaźen, timi ee- ene- eŝupome tusa áhaŋunuheġaḃe bahale káhuno nihieken. . Letã ahaŋumiġaɭo nigardehe nirẽhe, ó muẽs ún semen nihaŋunireŋ, mumureḃudia, mereḃuxaźen. Waw etomate dóo dóhaŋeźiri ka- kaña. Dóahaŋueġaḃeġunaġufiġi rek nihaŋunirẽekua pask dóhaŋeḃuli épinezõġaṗos banii eŝupome bíḃe. Eŝupome áhaŋueġaḃeġunaġuḃeisa beoro me níhaŋunitilizee. Viaro áminiguoġahuno nihiekẽolo, áhaŋuġaitilize œ̃mua apre yaŝeŋ ahaŋune ni- nidiawo. Tómuźirimi kaeniġureo, áiḃizoġaɭo múdialenumueɭee bahale.